Tínɩŋɛ tɔɔ má dzɩñŋá tɔɔ, bíɩ má bɛrɛsɩ, maá bɛrɛsína sómóo, sómóo, báa aŋʋ dzɩñ kɩ kʋʋ dʋ soŋbóna, kʋʋ dʋ soŋbóre, ñ bʋ bɩlíɩ bʋ fɛlɛkɩ bá ñŋ baá gnesí bá gnesi, ñŋ batáa gnesí báá sísí bʋʋ gbalɩ bʋʋ yɛ sumíse báá yɛná gnɩŋlɛmɔ. Sómóo lá kʋ sɔkɔ, sʋlɔɔ, sʋlɔɔ dʋ sʋlʋkpáñtɔɔ dzɛ, sʋlʋkpáñtɔɔ baá kpá abéé ñŋ bʋ fɛlɩkíɩ bʋʋ bɩrɩsɩ sʋlʋtɔ. Sʋlʋtɔɔ baá yɛna bʋ sótoníŋɛɛ, baá yɛna bí kpínaná ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Dɩ sóo lá kʋ sɔkɔɔ, madzɩñ tíwɔ kʋrʋ baá yá kɩ sɩ agáwéya, páá lɔɔmɛɛ baá yúku kí abéé fʋsɩmɛ, agáwéya wárí madzɩñ agawoláa, agawoláa wárí madzɩñ kólóo, kólóo wárí madzɩñ kpémóo, kpémóo wárí madzɩñ dɩsʋsʋrɛ, dɩsʋsʋrɛ wárí madzɩñ komóo, komóo wárí iroko, iroko wárí madzɩñ tíwɔ kʋrʋ baá yá kɩ sɩ vɔɔsɛ, mɩnísíɩ tɔraríwɔ. Baá tíwɔ kʋrʋ ró sɩ dofóaníya, baá yá kʋná, mɩnísíɩ kpéñkpéláa tíwɔ wɛɛ, komáa tíwɔ wɛɛ, kubé tíwɔ wɛɛ ɛɛɛ máñgo tíwɔ wɛ, tíwɔ kʋrʋ baá yá kɩ sɩ káa, kʋná ró wɛ, mɩnísíɩ guñgúwa tíwɔ wɛ, guñgúwaa dʋ bíya baá gnesí ŋsɩ ɛɛɛ loóo dzɛ. Mɩníɩ tíwɔ kʋrʋ ró baá kʋná sɩ tɔráŋɛ. Yele tɔraríwɔ yéé, tíwɔ kʋrʋ ró baá báásɩ baá yá kʋná sɩ tɔráŋɛ. Ŋnáa? Maá kɔní, baá yá kʋrʋ sɩ kɔfʋtɔfʋtɔɔ, baá yá tíwɔ kʋrʋ sɩ sálɛ, baá yá tíwɔ kʋrʋ sɩ kpakaláa, baá yá tíwɔ kʋrʋ sɩ vɔɔvʋwa, baá yá tíwɔ kʋrʋ sɩ sáñdzáwoló, baá yá tíwɔ kʋrʋ sɩ keŋgírimáa.